Mua më përqejë sa të buja embëlsirët si torti, kanojt, si <hesitation> pastiçeria siçilliane, më përqej sa të mësoja, sa të <hesitation> sa të <hesitation> buja mishtë, e tjerë <hesitation> ushqime partikolari.